Ta muntsigawana garu munbawana dukuna lainuwun munawacu dide <hesitation> navuzituwun munwasi nunaiyi midima ma mamala innalim innakikiwun mitsigamadapiya innalim lainuwan mitsigama lapiya, harmun wasunu guda eyi munpiya kam munpiy yakam kalau didiman komaida komai hanka linwai dipiyusu dihadan hanba mundalu dibiyan munbunakan innalim munbuwu tsiguna lin huwun innalim, munkwabuwun halinka dihadakutka dibiyan mumma kwabuwalinka dibiyan akinlim mumma mukwabuwanka dibiyan akilim mumma munkwa buwunka ditsanayika linji kwatlalinna buwalinka dibiyan munbuwunka limma, dibiyan munga wulimi yikaka koshin kidi kwamubuwalina nikika dibiyan nikin dibuwalin ka dibiyan midima amala babanna innalin deyalim deyanka diwulimi niwan, inna lena yayatuwan innale innawulimi niwan inkikiwun anilena yayatuwun innakikiwun anta lenuwun to mitsigama mitsigama dilapiya didiman hamba yakamata mitsigama lapiya innalim, lokaci bamun buwun a garuka tomitsigama wanka innalim mundiya dadi hankaliwan dipiyusu innamaamala nama miyetsigama innalim chanwan kimaitama kogaba piyau. To munda tadima murna kotangan nina kotangan suwa munkwa buwunka miyatsigama wanka innalim, wikuskure madahu munnemalapinalim kogyabu komelinadiman diman hambadibipiya tlina diman lim, to mundikaya dadi dorayuwa nuwun emiyecigama innalim mundikai ma amalababanna innalim ko wikuskure madahu dashiki mun mahi munmara wali mika subalinda nicuwa innaginno tsgtshim komegy annotsigitalim kwakiya kutiko dibuwai dibishidan digyi ya anigyaka dibuwai dibishidan tumamagisi mun gisau nigyim dibuwa dumama gisi mun gisau, to mididika midin ma amala babuna innalim harman to piyau mun piyakam mimakimawanka innalim, to mun gode lim mundimalim godiya midin ma amala babanna innalim.